אייה התעלים חשוב بزאף פאלמזת'ע, חית הוא לי כיבני אלעג'יאל ו כיעטיهم אלפרסה יפמהו אלדוניא ויתטורו, בלא תעלים אלנאס כיבקאוו פאלדזלאם, מאיערפוש אלח'וקוק דיעלהם ולא כיפאש יעישו מע אלתהדיות, אלעלים משי גר באש תלקא חדמה ולקין באש tkun מועתן واعי, כתסאهم פתקדם לבלד וכתמייז ביין סה ואלגלט, אלמזת'ע אלי מתעלם יקון קווי ומתוحد, וכיערף כיפאש יחל אלמשאקיל בטאריקה עקלאניה.